<hesitation> Ny fomba fandrahoako ovy ah, zah mo zany tsy tia ovy fa atao frity ihany ny ovy no tiako izany hoe voasana ny ovy ah sasana madio de tetehina lavalava maka endrikana frity <noise> de alaina ny saba ah atao be menaka tsara ah, andrasana mafana ny menaka de arotsaka ny ovy ah izay efa avy nolomana tamin'ny tongolo sy tongolo gasy ary sira de zay.